<hesitation> Igny ndraiky koa zao fomba fiketreha legima atono ao agnaty lafaoro zany, mazava hoazy hoe alainao holiny ataontsika hoe pomme de terra alanao holony <noise> de tapatapahinao de asianao saosisaosiny zany na hoe <hesitation> <noise> fangarony zany e, de alainao koa ohatsy hoe poivron zaho moa zany fa nahita maso koa presque zany regny hitako, sakay be, poivron, pomme de terra de baranjely de asià saosiny de atono ao agnaty lafaoro de igny zany mahamasaka tsy voatery hoe hatono am'motro na ketreha zany le raha atsatsiky am'lafaoro de masaka i amin'igny.